اذا تقدمت اي- اسبوع للمستقبل اي راح تكون اي- فرصة رائعة ختى انو اني اشوف نتائج القرارات الي اني اتخذتها خلال الأسبوع، و الأحداث القريبة، و ايضا راح اشوف تأثير هذي النتائج عليا و على الأشخاص او المجتمع الي حولي.